आफ्ना परिवारको स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्दाकी लेखा, अथवा स्वास्थ्य नीको राख्दाकी लेखा खाना पकुन्ज्या जो अनावश्यक खालका मसला हुनान् तनरो प्रयोग नगद्या, तसोइ पानीको महत्व हेद्या, कति पानी राखुन्ज्या ठिक्क पाकुन्छ, कति पानीले नाइ पाक्दो, तैको विचार गद्या । तसोइ मीठो बनुनाकी विभिन्न खालका चाइनीज मसला भुण्णान तिन मसलानको प्रयोगलै नगद्या, कति भुट्या, तैको व्यवस्थापन लै गद्या ।